بفضل القدرة على علاج أي مرض؛ لأن الصحة مهمة جدا في حياة أي إنسان ،وعندما استطيع علاج الأمراض يمكنني أن أساعد الكثير من الناس ،وأحسن حياتهم ،والتحكم في عقول الآخرين قد يؤدي إلى مشكلات أخلاقية، أما العلاج فهو يعني تقديم الأمل والراحة للناس، وهذا الشيء أعظم بكثير.